أكيد إني أنام مبكر ييعني, <hesitation> لأن النوم المبكر يعني بيعطي طقة للجسم, وبيخليني نشيط طول اليوم, أما السهر بيخلليني متعب, وبيخليني مرهق, وكمان مش مركز, الصحيان بدري هو الأفضل دائماً.